طيب nalulitoni saa tamanial kotir, shaiga naeja nogka toya kiri jeleya malek alosa, kabak allir, fatorka iskirosa saa عشرة galagila kabro, saa اتناشر galagila jo <hesitation> urtiri naloja <hesitation> amanga tijcha, gashiga ikira ticha, ingi jo inin baton jo jaman ingir uui borwi, <hesitation> mola agijekodani tiga wanisdangja kedika, inin batt shaitarika neja Jamani, nogido wida tachiro, inin batoni saa اتنين galagila, gadag alliro, gadag kabja kiri shokija, inin bata weadamo, aagatira mosalsalan dakan hadra <hesitation> mosalsala hadra, inin batoni ashag kota alosa saa تمنية galagila, asha kabja fia nerojero.